Mi tappan kataako ha sudu am warta babal sigugo kare. totton mi silata Kare am pat ngam ta virga sankita vonna. lattan bo kullum sudu am do laabi vodi.